Bangladesh tal noi romwi Pakistan ni yakni phiyogwi mankha unisho ekatur bisini december talni sulah salmario O choba wngkha. Salka tei salthángma Pakistanni bisingo rajnitik tei tongmung chamungni kok kwrwi wngma bai salka Pakistan sak sakni thani tongna bagwi sankha. O chobani bagwi belai kheno borok thwikha tei kwbangma borok thwiwi thangkha India Bangladesh ni swkang swkang wngna bagwi belai kheno kotor samung tangkha. Dophani bupha hwnwi sinijaknai Sheikh Mujibur Rahman Hasteni Puilani achukphang Wngkha. Bangladesh aboni ulo bini sakni mungno swnamkha aboni bisingo tongmung chamungni rangchakni tei twisa kotor tei twisa hai khe swkangni hamyarokni bwskango thwngwi tongnani kokno twiwi uansukma tongo.